ثقافة الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير، وعندها ثقافة غربية يعني مختلفة عنا إحنا، كونها مكونة من العديد من الأعراق <hesitation> والجنسيات يعني فيها العديد من الشعوب باهي، فيعكسونها في الموسيقى والأفلام والرياظة والأعياد متل: عيد الشكر والأعياد التي يحتفلون بها.